Ayyo, Mee wulaare heewnde tan nganndumi ana wara e hakkille an. Sabi lewru Mee ndu, ɓuri heewde fuu e ndu hawra e ceeɗu. Ceeɗu pay pay oo duu koy. Tawan <hesitation> mo wuli taw.